په نولس سوه لسم کال کې په مکسیکو کې یو ستر انقلاب پیل شو چې د مکسیکو انقلاب په نوم یادیږي. دا انقلاب د ټولنیز عدالت، د ځمکو ویش، او د دکتاتور پورفیریو دیاز پر ضد ترسره شو، او د مکسیکو سیاسي او ټولنیز جوړښت یې ژور بدل کړ.